Ny famoaham-peo de tsy afaka mandeha irery fa tsy maintsy oe misy fandraisa-peo any ho any, de iny fandraisa-peo iny no mifandray amin'ilay famoahana feo ka manamafy kokoa ilay feo noraisina <hesitation> teo aloha.